ګلان ډیرزیات ډولونه لري مشهور ګلان یی نرګس ګل دی، لمرګلي دی، پوتني ګل دی، شبې ده، او همداسي د راس په نوم ګل دي، یاسمین ګل دي، لاله ګل دي، او ځیني نور ګلان دی